لا لا لا أعوذ بالله مابفظل فقدان بصري ولا فقدان سمعي الله يديمهم عليا و ويزودني صحة وعافية وما يحرمني من نعمه أبدا يارب لا أيش هذا السؤال لأ مافيكم تحكون هاذي الشغلات الله يديم علينا الصحة والعافية بس والستر شو جصتكم يابشر.